Yëdun xa'ajpë ixtë madyu yë tyun xyaj konajtyë dun nëkyaxanyë konajtyë dun nëkyutënyë je'e yëdun tyum yëdun xa'ajpë i'ixtë tyam yë ji'ib në i'ixëp nebyë dun të nëkyudyë mëd je'e a'ax jëdun mëdë mas yajtum yë a'ax jedun majot'spë, yë a'ax jedun makupë yë a'ax jedun mas yajtundëp.